Í ദഹി സൈലേന്ത് ഉല്ല, ദദ അന്ദ നിക്കു ദദ। അന്ദ ബേജര് ഉന്ദ ജന് ദദ അന്ദ ല പന്ദേന। നിക്കു ദദ അത നു നിക്കു ദദ അന്ദ ല ബേജര്। അത ന അത ഏബേ തേക്ലേ ദദ അന്ദ ല പന്ദേര। അത അത നു ന്ദു ശേഅര് വല്ഥുനു നിക്കു ദദ। അന്ദ ഏന്നദ ദി ഹേല്പ അപുന അന്ദ ജന് മല്പേ। ദഹി ഏഗി സൈലേന്ത് ഉല്ല Í ക്വൈത ദി പുനി അനി। ഏപല ഹു തുജി Í തു ക്വൈതി പുനന്ദ ദദ। ന ഉന്ജി വിശയ അത ന്ദു ഔ ദദ അത നു। പന്ദേന ഇ ശേഅര് വല്ഥുന്ദ ഏന്ക്കു ഗോഥ। അപുന ഇ ജി ന ഏന്ക്കു ഇന്ഛ ഗോഥ അപുന സോ। í ദഹി സൈലേന്ത് ഉല്ല അന്ദ ഏന്ക്കു പന്ന।